Handai be yona dum kosam, ngam kosam kam ha dabbaji be hebata. Audi Bo wala kosam ngam seto be dirbi nyebbe mai on be watini dum ndiyam warta banta kosam. amma kosa dabbaji bo, do vurta on daga bandu dabbaji mai na seto be dirbi dum be wati ndiyam ha nder mai ba.